दुनिया म सबसे तेज दौड़े वाला जानवर चिता बाग होते। ए बहुत तेज दौड़ते लगभग एक कार के जैसे और कुछ जानवर जैसन ले। हिरण घोड़ा खरगोश भी बहुत तेज दौड़ सकत हे। सबसे धीमे जानवर में स्लॉट सबसे ऊपरी हैवे ए इतना धीरे धीरे चलते। की एक पेड़ से दुसर पेड़ म जाय लगिन एकर बहुत समय लग जाते। और कुछ जानवर जैसन की समुद्री घोड़ा कछुआ धीरे धीरे भी चलते।